आँख हर धूल धाकड़ से खराब होथे। जेके इंसान अपन खान पान ला सुधार के ठीक कर सकत हवे। वैसे तो ए सब दिक्कत शहर म ज्यादा होथे। लेकिन हमर गांव म ज्यादा धूल नही रहथे।